Thamani ya uhai yaani ni nkuulu sana, kwasabu koo wanulaire muntu jii siureweza simshuhuri ja ve are au vee ija. kwahiyo yaani uhai ni kintu chaboha sana. Yotakiwa tinutanga, uhai ni kintu kikuula sana. Uhai ni wamaisha wase konawo mtungire muntu na mtunge nana lushwina na mtujiko mtunge kwa kweli ni kweli. Uhusiano ni kweli ki, kwahiyo, vatakiwa vantu kama vanatahathari kwata basi la tuno kunajifunza kwata silaha. Katika sehemu ambayo matukio yiingi silazima kwata silaha tu. Yakiri vina kwatite ku kimiya daa puzi, kulombo mulongu <> lakini kwahiyo uhai si kintu kiduni vii tuuku. Yatakiwa lazima kulinda uhai.